Ɓee yeccee ɓe, mi yaha ɓe, ɓe gaɗa muñal, mi yejjiti, mi yejjiti wallet am, semmi wanna ɓe, semmi mi laara, galle ɗatal mi tokkata, mi haɗa soti maɓɓe.